Oh leroa, ah! Désolé leroa fa amin'ny fotoanantsika androany iny leroa za tsy afaka ai, <hesitation> hainao za io misy fotoana hafa imprévu donko tsy tratrako leroa fa tena désolé leroa e am'manaraky koa tsika mifanao fotoana mandeha any, karaha zany leroa de bonne chance ialahy leroa, zay.